Ny fomba fiasanà moulin à poivre anh <hesitation> izy io anh machine, machine somary lavalava zaigny. _x000D_ De alainao <hesitation> poavra mbola voanà poavra igny de arosakanao akao de moulin à poivre igny avy akeo anh mi-presser ananjy de mamoaka poudre izy anh am'farany.